Don kosam nagge, kosam mbewa be kosam ngeloba. Kosam nagge beldum, kosam ngeloba. kosam nagge be do nyona dum kindirmo do selbi to be biri sai be dannina dum warta kosam je be lawata be dakkere be yara, kosam mai danejum on. kosam mbewa bo labai sosai kanjum kam be wala dannina dum to be biri bannin be yarata dum beldum masin. kosam ngeloba danejum on masin do selbi sedda to be biri bannin be yarata wala hala dannungo. bedo wada lekki be mai do nafa ha nyawuji duddum je to goddo yari yambitan dow baude jaumiraawo.